Este <hesitation> ndeyachi ho de ya'á kaja nde ya'á, ya'á kuii nde ya'á ya'á yichi, ya'á ichi costeño ya'a ichi pulla ya'a ichi este ujun ya'a ichi huajillo, este xudi kaja este ya'á ichi nani chile ancho yuanchi na'a modo salsa nguu xuu nii ya'á kakan xa'a yikuan kuu chile ancho he dekanivaxan inka ya'á ha región maxa ya'á nani este ya'á monronko ho ya'á manzano xuka'a kaxa xuni kuu ya'a kaxaxa.